A Espaina any e, no ahita an'izao paela zao, i paela io zany tsy ino fa vary misy hazan-drano na mpiarahandreo miaraky amin'ny hena Da misy koa ny agny izao antsoina hoe jamon iberico zao, tsy ino io fa sakam-biby maiky